Tsy mitombina aloha laha ohatsy hoe mamela heloky raha iaby iaby zao satria <noise> tsika olombelo io zany, mamela heloky fa mamela heloky ambava avao fa tsy manalino. Le marina fa mamela heloky, fa tsy halino raha nataon'olo antegna iny. Zay zany raha misy.